أول شيء لازمًا تخلي اللغة جزء من حياتك اليومية لو بشيء بسيط ، يعني تحاول تسمع أشعار تشوف مسلسلات أو فيديوهات قصيرة باللغة اللي انت تتعلم فيها حتى لو ما فهمت كل شي بس علشان يمديك تتعود على سماعها ،و <hesitation> تحط لك هدف يومي بسيط ،و <hesitation> إن شاء الله إن شاء الله حتى لو خمس كلمات جديدة يوميًا بتعمل فرق.